الأوقات إللي كانت سيئه بالنسبه ليا هي إني شارفت في مسابقه تع توظيف ، وكنت معناها متفائله إني ننجح ويكون هذاك المنصب بتاعي كنت متاكده من هذه الامور ما حلفنيش الحظ وكانت الامور ضدي وما ربحتش بهذيك المنصب ومعليش خيرها في غيرها معناها.